<hesitation> polatet nekonu ko merukor ko sesenik chekaikwario, amuu ngokwario ipwati kole sait ake kokakopwa iin kakopwa chorik. Ko agoi iwee sang'ii itapen akiwe akiwe eeiwirate kora. Kokeny koo simeru kora koo tuga ngoutio tuga koagoi imannde <hesitation> imuuch kakwam peek anan komeche kochor chito. Konotok nekonin anyun komeng'etiin komeru.